Scarpa, cuminciuma da suta, a ie 'na sola, ël car armà, 'na sola dë guma, nurmalment a sun dë plastica, pöi a ie la part intern ëndrinta, a ie 'na sulëtta pöi a ie 'na part cun tüti i përtüs ëndua t'ënfile le liase për grupeie